gott kvöld og velkomin í kiljuna við fáum hérna á eftir bóndann Heiðu úr Skaftártungu og Steinunni Sigurðardóttur sem er búin að skrá sögu hennar þetta er ung kona sem er bóndi þarna ja nánast á heiðarbýli við ætlum að fjalla um arkitektinn stórmerkilega Rögnvald Ólafsson hann dó úr berklum ungur en skildi eftir sig ótrúlega mörg hús sem við fæst vitum að eru eftir hann svo ætlum við að fjalla um ein af stórtíðindum þessarar ævisaga Jóns lærða eftir Viðar Hreinsson gríðarlega stór og bók skreppum svo austur í Grímsnes meðal annars í bókum og stöðum en þau eru hérna hjá mér Sunna

bunkana villisumar eftir Guðmund Óskarsson hann fékk Íslensku bókmenntaverðlaunin nokkuð óvænt fyrir bókina

hefur ekki gefið út bók síðan

hann hefði verið í smá vandræðum blaðsíðna bók sem hann hafi hent en hann kemur svo með þessa þessa

þetta er mjög falleg bók svona að ytri gerð já í beinum tengslum við umfjöllunarefnið líka

innihaldið þetta er saga af feðgum þetta er yngri sem fer með pabba sínum listmálaranum sem hann er nú ekkert í miklu sambandi við eitt sumar til Frakklands þar sem pabbi hans er er að mála og hann er

sem mér finnst hann gera ofboðslega vel er einhvern veginn að magna upp þetta andrúmsloft þetta er voða myndrænt og maður sér þetta einhvern

inn í stemninguna kom mér ekki á óvart þegar ég heyrði að það ætti að gera bíómynd eftir henni því maður

yngri þegar hann er orðinn maður gamall maður þannig séð á uppkomin börn og svoleiðis og er að rifja upp þetta sumar sem hann varði þarna með föður sínum ég var svona aðeins á báðum

áttum með hvernig mér fannst sá rammi virka endilega það er ekkert mikil umgjörð en samt svona kemur okkur inn í sumarið en mér fannst bitastykkið vera þetta þetta sumar og þessar áferðarfallegu lýsingar þessi stemning í þessu sambýli í sambandi þeirra feðga þetta er erfiður erfiður maður þessi listmálari hann er hann er drykkfelldur og óáreiðanlegur eins og eins og manni finnst að listamenn hljóti að eiga að vera pínu ávæningur af plotti þegar sonurinn er

laumast til að vinna í verkunum hans

þegar enginn sér til þá er hann að breyta þeim maður hefur á tilfinningunni að hann sé mögulega að færa þau í einhverja

og fullur faðirinn virðist ekki taka neitt eftir þessu þetta er allt rosalega myndrænt hjá Guðmundi já það er það það er kannski það helsta sem situr í manni það eru þessar myndir

já og þetta skrýtna öryggi sem að maður sá strax í

skrifa flottan stíl hann hefur ekki glatað honum á þessum tíma sem er liðinn nei hann gerir það virkilega vel þetta er mjög stutt skáldsaga eða maður veit ekki alltaf hvar maður á að draga mörkin rétt um hundrað og tuttugu síður en fyrir vikið leyfir maður honum alveg að einbeita sér að andrúmslofti

áferð og stemningu frekar en einhverju brjáluðu

eða plotti og ég hef gaman af þessu ég hef svolítið gaman af svona stuttum skáldsögum þær eru ágætar fyrir okkar tíma um að þær væru að styttast

því nú nennum við ekki að horfa á heila bíómynd heldur viljum fimmtíu mínútna vandaðan þátt og þetta er svolítið svona fimmtíu mínútna vandaður þáttur það má segja það svo ætlum við að fara út í Kristínu

saga af konu sem missir vinnuna á ofanverðum miðjum aldri

veit ekki hvað hún á af sér að gera í lífinu fer vestur á firði í afskekkt byggðarlag að mála hús og kynnist alls konar persónum verður að segjast eins og er þetta er mikil

verið svona einkenni á Kristínu Marju hún skrifar um erum við stödd í einhverju litlu þorpi sem er eins og botnlangi út úr öðru þarna er stödd þessi kona sem fær það verkefni hjá fjölskyldu sinni að mála mála hús eða mála mála að innan eitthvert gamalt ættaróðal hún er þarna ein og hefur lent í þessu skipbroti að hafa verið sagt upp vinnunni og er mjög upptekin af því og því óréttlæti sem henni finnst hún hafa orðið fyrir hún kynnist þarna organista bæjarins sem líka tónskáld og þremur erlendum konum sem eru að vinna þarna í fiski en reynast allar vera það sem síðan gerist er að það verður til þarna eitthvert samfélag um það að búa til tónlist setja á svið barokkstórvirki og

líka annar þráður hjá

listin það er listin göfgar okkur og sameinar okkur

mæta konum í því að gera sig gildandi á því sviði og

sem er tekið á með mjög dæmigerðum

að svona sópa því undir teppið og láta það stýrast dálítið mikið af því hver hver verður fyrir því og hver framdi það hvernig á því er tekið þar til að eitthvað gerist þannig að það sem veldur því að mér finnst bókin ekki alveg ná nægilega til mín þrátt fyrir þetta feita efni sem í henni er það er einhvern veginn aðalsöguhetjan sem er líka sögumaðurinn fyrir mig held ég hún einhvern veginn þróast ekki

er föst í sínu fari og það einhvern litar alla frásögnina það litar það hvernig maður maður mætir þessum þessum persónum þessum öðrum persónum manni finnst að þessar þrjár listakonur ættu kannski að fá aðeins sterkara svipmót mann langar kannski í örlítið meiri þróun og lærdóm sem fólk dregur af því sem gerist

þetta umfjöllunarefni þar sem þessar

mjög hún er að gefa konum rödd

og margar hverjar eru svona í tvöföldum minnihlutahópi það er einstæð móðir og kona sem er að reyna að gera list hún flóra sem er ekki bara kona heldur miðaldra atvinnulaus kona þær eru allar að kljást við og aðrar eru beittar grimmilegu ofbeldi eða kúgaðar á einn eða annan hátt alveg þessi skilaboð frá Kristínu Marju og ég verð svolítið reið þegar ég les bókina eins og ég ímynda mér að hún hafi verið

þegar hún var að skrifa hana það er ýmislegt þarna sem

og sterkir punktar en ég er sammála að því leyti að mér finnst að flóra aðalpersónan

þetta er svolítið þroskasaga hennar en hún hefði mátt þroskast aðeins meira og aðeins hraðar kannski hún er að brjótast út úr hlutverki góðu þægu duglegu konunnar sem hefur alltaf gert

það sem hún átti að gera svo uppgötvar hún þarna um sextugt að á hana hefur aldrei verið hlustað af því hún var svo upptekin af því að hlusta

að það er rosalega margt sterkt þarna mikilvæg skilaboð mjög mikilvæg skilaboð ég móttek þau alveg en mér finnst þetta ekki vera besti skáldskapur endilega sem að Kristín Marja hefur sent frá sér nei ég er sammála því við skulum tala um kött grá sem er hann Atli sem var í þættinum hérna um daginn Akureyri rappari og ofboðslega vinsæll rappari ég viðurkenni fullkomna vanþekkingu mína á rappheiminum en ég fór að skoða

eftir Atla og þeir eru flottir vísanir út í allt og svona perurnar í íbúðinni minni heitir bókin með þessa dálítið

ég vissi ekki alveg hvað ég væri að fara í þegar ég byrjaði að lesa

þetta séu örsögur og já þær eru það þetta eru fjöldamargar ég held þær séu eitthvað um hundrað og fimmtíu eitthvað svoleiðis ég bjóst alveg við því að ég yrði dálítið þreytt á að lesa þetta en ég varð það bara alls ekki af því mér finnst hann bæði mjög vel skrifandi og bara ótrúlega fyndinn og skemmtilegur oft þetta er líka svo fjölbreytt þetta eru alveg niður í

alveg pínulitlar sögur svo alveg

gefur fólki tækifæri á að búa til í einni mynd alveg ofsalega fjarstæðukenndan heim og þurfa síðan ekki að leiða hann til lykta allt í einu siglir kafbátur niður Laugaveginn og svo er þetta svo skemmtilegt þegar þetta er alveg örstutt til dæmis eins og þetta tunglið lítur út eins og Sprengisandur en þar eru engir fávitar á jeppum ekki lengur sumt af þessu er líka mjög hryllinginn en svo er hann með íslenskar bókmenntir

ég hef gaman af af því hann er frá Akureyri og og mér finnst Akureyringar stundum

skemmtilegir og skrýtnir hann er að yrkja um trefilinn á Davíð

geta vísað í samtíma sinn og hingað og þangað og þær eru hérna

allt frá Majakovskí og ský í buxum til

þetta er það þakka ykkur fyrir við skulum sjá hvað er að gerast í fáum línum áður en við fáum hingað Heiðu og Steinunni úr fjötrum er saga Alþýðuflokksins skráð af Guðjóni Friðrikssyni

var stofnaður fyrir hundrað árum hafði margvísleg áhrif en varð aldrei stórveldi eins og krataflokkar Norðurlandanna loks rann hann inn í Samfylkinguna en nú eru jafnvel uppi hugmyndir um að endurvekja Alþýðuflokkinn önnur stór bók sem fjallar um sögu er ný gerð af þegar siðmenningin fór fjandans til þetta verk Gunnars Þór Bjarnasonar hlaut Íslensku bókmenntaverðlaunin fyrr á þessu ári og fjallar um Íslendinga í fyrri heimsstyrjöldinni þessi útgáfa er stóraukin og ríkulega myndskreytt vilji er allt sem þarf eru endurminningar hins vinsæla prests Vigfúsar Þórs Árnasonar sem lét af störfum á þessu ári eftir að hafa þjónað lengi fyrst á Siglufirði og síðar í Grafarvogi það var Ragnar Ingi Aðalsteinsson sem skrásetti nóttin sem öllu breytti er eftir Sóleyju Eiríksdóttur og Helgu Guðrúnu Johnson Sóley var ellefu ára stúlka á Flateyri þegar snjóflóðið mikla féll á bæinn nítján hundruð níutíu og fimm hún segir hér sögu sína en meðal þeirra sem fórust í flóðinu var systir hennar svana fædd og

og fór svo í skóla bara eins og lög gera ráð fyrir og stúdent frá Selfossi fór svo í Bændaskólann

á þeim tímapunkti var annað hvort að taka við hér eða sleppa því í rauninni þannig að ég bara dreif mig heim og tók við búi tvö þúsund og eitt

útskrifaðist úr Bændaskólanum náttúrulega ekkert séð eftir því þetta var alltaf það sem stefnt var

hefur reyndar verið sýnd austur í sveitum fjallar um í Skaftártungu og verður sýnd seinna hér í bænum og fyrir alþjóð en Steinunn Sigurðardóttir er hérna með Heiðu Guðnýju Ásgeirsdóttur og tilefnið er ekki þessi mynd heldur það að Steinunn þú ert búin að skrá

að spyrja þig hvers vegna ertu að skrifa þessa sögu ég mótmæli því smá að ég sé að skrá sögu hennar þetta er ekki hefðbundin ævisaga við förum ekki troðnar slóðir þetta er mjög mikið um störf Heiðu og í titlinum er nýyrðið

sem ég held að sé frá Heiðu kominn hún heitir Heiða þetta gerðist þannig að vinafólk mitt austur í Skaftafellssýslu þar sem ég á rætur ég var stödd

í bústaðnum mínum sögðu þú verður að hitta Heiðu á Ljótarstöðum

þetta er Sigríður í Brattholti okkar tíma ég er bara svo hlýðin að ég dreif mig svo sit ég við eldhúsborðið hjá Heiðu ég er búin að sitja þar í fimm mínútur og var svo forvitin um þennan slag sem hún átti í við

prívatorkufyrirtæki sem landið hennar það átti að koma

uppistöðulón fjóra kílómetra frá

á besta beitarlandinu þeir gáfu sig ekki þó hún segðist ekki ætla að selja undrið er það að Heiða sem er hlédræg manneskja og hefur ekki þessa athyglisþörf sem flestir hafa sem láta skrifa um sig bækur eða fá skrifaðar um sig bækur

sagði já hennar eina ástæða var að hún vildi að þessi slagur það fréttist af honum og hún hefur að mínu mati raunverulega tekið restina af bókinni eins og hverri annarri andskotans aukaverkun heiða þú ert bóndi á Ljótarstöðum í Skaftártungu þú ert einyrki já þetta ég tók bara við búi af foreldrum mínum

ung náttúrulega en þau voru fullorðin þetta var sá tímapunktur að taka við og ég ætlaði mér alltaf að verða bóndi sko þetta er þetta er það sem þig langaði að gera já já ég dagaði ekkert uppi ekkert svoleiðis en þér stóð til boða að verða fyrirsæta já já prufaði það aðeins og það var alveg gaman en ekkert sem ég hefði viljað leggja stund á sko þú fórst til útlanda og já já ég fór í

eina keppni í útlöndum svo var ég bara í myndatökum á Íslandi nokkrum gaman en þetta var svona heimur sem átti ekki við mig þig langaði það í rauninni ekki þú lýsir nú í bókinni hvaða hvaða ánægju þú hefur og hvaða ánægja er það sem þú hefur af bústörfunum

fyrst og fremst það að standa og falla með sjálfum sér ef þú ert þarftu að taka ákvarðanir og þú ræður þínum vinnutíma þú ræður í rauninni bara hvernig þér gengur það veltur bara á þér sjálfum sko og það er svolítið

heillandi það er enginn sem getur sagt mér fyrir verkum náttúrubarn og þetta er mikil nálægð við náttúru og skepnurnar en hin líkamlega vinna og vélavinnan og allt það er það eitthvað sem á

alveg skemmtileg meðan þetta drasl fer í gang og snýst sko það er stuttur í mér þráðurinn ef það bilar eitthvað sko en líkamleg vinna já ég náttúrulega bara hef mjög gaman af líkamlegri vinnu ég væri örugglega bara á kafi einhvers staðar í crossfit eða eitthvað ef ég væri

landbúnaðinum en þú varst lögga líka

ég lít á mig sem vörslumann þessa lands þessarar jarðar sem ég sit núna einhvern tíma ég bý kannski ef ég verð heilsuhraust þá er hægt að vera við landbúnað í fjörutíu til fimmtíu ár sem bóndi

og ég álít það mína skyldu að koma henni áfram ekki í lakara ástandi en ég tók við henni til næstu kynslóðar ég álít mig ekki hafa nokkurt einasta leyfi til þess að taka við

peningum fyrir það að eyðileggja jörðina ég er mikið

heldur en landið sem hefur framfleytt hér kynslóðum fram af kynslóðum baráttan þín gegn þessari virkjun Búlandsvirkjun Steinunn segir að bókin sé til vegna þess en þú fórst líka út í sveitarstjórnarmál út af þessu já það var sem sagt eins og verður þegar hugmyndir eru í samfélögum einhver kemur kemur með svona hugmynd inn í samfélag þá verða til fylkingar sem eru með og á móti virkjun og svo einhverjir sem eru ekkert mikið að tjá sig buðum fram þarna sem vorum í hvað harðastri andstöðu við buðum fram lista til sveitarstjórnarkosninga síðast og náðum inn einum manni við vorum með umhverfismálin á oddinum og og náttúrulega alveg yfirlýst gegn þessum virkjanaframkvæmdum það eru tvær þarna stórvirkjanir fyrirhugaðar eða sem

eru á skipulagi í Skaftártungu þetta hefði verið bara stórt lón þarna

beint ofan í þér tíu ferkílómetra lón það er gríðarstórt og stutt til bæja þannig að áfok og tjón á landi tjón á

og hún er að mínum dómi að ég held einstakt innlit í störf bóndans og heimspeki þegar ég ákveð við eldhúsborðið nú ætla ég að skrifa bók um Heiðu þetta var ómenguð

brjálsemi því að ég þekkti hana raunverulega ekki neitt ég var búin að tala við

hlutir hefðu getað orðið

ef hún hefði verið sein til að svara alltaf svaraði hún mér tölvupósti og öllu sama uppi í hvaða

var upp á hvaða heiði hún var að elta rollur en veistu mig langar svo að segja af því að Heiða

talaði um að hún væri sinn eigin húsbóndi fyrir utan að Heiða er manna skemmtilegust eins og ég vona að komi fram í

ef það kemur ekki fram skrifast

þá er hún meistari í

að taka örlögin í sínar eigin hendur ég vil

þetta sé kennslubók fólk á að lesa þetta ef það langar til að taka örlögin í eigin hendur hvernig gerði Heiða þetta það kafli þarna þú glímir við þunglyndi og svona og mér fannst dálítið gott að lesa þann kafla í þessu

hvernig hún nær tökum á hlutunum þetta er náttúrulega ofboðslega skaftfellskt ég er á heimavelli allt vill lagið hafa það er eins og það passi svo vel um Heiðu svo ertu orðin varaþingmaður fyrir Vinstri græn þetta vindur endalaust upp á sig þetta þetta virkjanamál ég náttúrulega lendi þarna í sveitarstjórnarpólitík út af því og svo

lendi ég í stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs af því ég er komin í sveitarstjórn og svo náttúrulega birtist Steinunn og svo er hringt í mig og ég beðin að vera á lista hjá Vinstri grænum og allt er þetta náttúrulega út frá þessari

stór ákvörðun en ég ákvað að slá til af því að mig langar bara langar bara að hafa einhver áhrif það er eitthvað svo klént að sitja

skammast og reyna svo ekki að taka þátt ef manni býðst það þannig að ég fór í þetta

þetta var mjög skemmtilegt kosningabaráttan og og vonandi fæ ég eitthvað að koma inn á þing það er mjög líklegt en Steinunn ég ætla að nefna við þig í leiðinni að það er komin út líka ljóðabók eftir þig af ljóði ertu komin þetta er fyrsta ljóðabókin þín í sjö ár níu níu ár

ég ligg nú á ljóðunum mínum eins og ormur á gulli mér liggur ekkert á að hleypa þeim út í harðan heim sko nei en það er dálítið kannski um dauðans óvissa tíma hinstu rök og horfna vini já já en ég vona að þetta sé ekki mjög ekki um of vona ég þó það gæti hljómað þannig ég þakka ykkur fyrir að koma í þáttinn við skulum fara að skoða aðeins Rögnvald Ólafsson ótrúlega

merkilegur maður teiknaði fleiri hús á Íslandi en okkur í rauninni órar fyrir en er svona pínulítill huldumaður björn þú hefur tekið saman bók um fyrsta arkitektinn eins og þú kallar hann Rögnvald Ólafsson við erum komnir hér að Vífilsstöðum þennan fallega stað heilsuhælið og hann teiknar þetta og er líka sjúklingur hérna já hann er

alla sína ævi hann segir í bréfi til vinar síns tuttugu og fimm ára gamall þegar hann er að hugsa um

að leggja fyrir sig húsagerð og fara til Kaupmannahafnar að það sé ekki víst að hann lifi til vors hann segir ég sigli

ef ég lifi hann er strax kominn með berklaveiki sem ungur maður og er að glíma við hana alla tíð þegar hann er á síðasta ári

í námi er hann orðinn það veikur að hann leggst inn á

sjálfur því besta sem þá er til í Evrópu á þessu sviði hvernig hvernig lækningin er og hvernig aðstæður eiga að vera bara fimm árum eftir að hann kemur heim þá teiknar hann sjálfur hér á Vífilsstöðum og fáum árum seinna flytur hann hingað inn sem sjúklingur

býr hér síðustu árin og deyr hér

náttúrulega stór glæsilegt og stórmerkilegt hús og maður rekur ekki bara augun í formin á

nokkuð klassísk heldur líka útivistarsvæðið já þessir

sem þá voru í raun eina lækningin að talið var við berklum það var engin lækning til við þessu og sjúklingar voru látnir liggja úti dúðaðir undir teppum í fersku lofti og það var mikið lagt upp úr því að hafa hreint loft og

fagurt umhverfi og mikið hreinlæti og þarna lágu menn daginn út og daginn inn og önduðu að sér ferska loftinu og sumir hérna kannski

þetta var eina lækningin það var ekkert annað að gera þetta mannvirki stendur enn nema þakið er farið af þetta er eiginlega

eins og á heilsuhælinu í Boserup þar sem hann lá sjálfur þakið fauk af þessu fyrir allmörgum árum þannig að þetta er ekki sjón að

endurgera hluta af því til að sýna mönnum hvernig aðstæður voru hvað sjúklingarnir þurftu að búa við en sko Rögnvaldur hefur haft ótrúleg áhrif á manngert umhverfi okkar Íslendinga eiginlega án þess að við vitum af manninum já það hlýtur eiginlega að vera því hann teiknar svo mikið af húsum og þetta

ráðunautur stjórnarinnar um opinberar byggingar og er þar með húsameistari

í raun og veru fyrsti maðurinn sem gegnir því starfi þá þá þarf allt að gera þá þarf að byggja skóla

byggja hús fyrir ráðherra það þarf að byggja opinberar byggingar sjúkrahús

og prestssetur og hvað

og Erlendur Einarsson aðstoðarmaður hans þeir eru tveir að vinna saman

hvað eru svona frægustu húsin hans hann setur náttúrulega

það eru sex hús við Tjarnargötu sem hann teiknar síðan er það Staðastaður Sóleyjargata

forsetinn hefur skrifstofu hann stækkar Fríkirkjuna hann teiknar Skólabrú tvo og hann teiknar Vonarstræti átta fyrir Skúla Thoroddsen þannig að það eru ein tíu hús bara umhverfis tjörnina sem hann teiknar fyrir utan stóru húsin sem brunnu náttúrulega nítján hundruð og fimmtán Hótel hann teiknar þrjátíu hús í Reykjavík í allt hann teiknar þrjátíu kirkjur um allt land hann teiknar um þrjátíu til fjörutíu önnur hús út um land með öllum barnaskólunum sem þeir teikna þegar fræðslulögin eru sett nítján hundruð og átta þá teikna þeir milli sjötíu og áttatíu barnaskólahús sem eru reist í öðrum hverjum hrepp í landinu það var haft þannig að þeir sem leituðu ráðgjafar hjá Rögnvaldi eftir teikningum þeir fengu styrk

til byggingarinnar

þrjátíu prósent fyrst en síðan fimmtíu prósent afslátt ef að hann teiknaði húsin því þá var nokkurn veginn tryggt að það yrði sómasamlega gert þetta eru ótrúleg afköst hjá manni sem átti við hræðileg veikindi að stríða allt sitt líf þetta er eiginlega alveg furðulegt og mér fannst líka furðulegt þegar ég fór að kynna mér sögu hans fyrir tuttugu árum síðan ég var að fletta í bókum eins og landið þitt eftir Þorstein Jósefsson þar sem hann segir

á stöku stað þar er kirkja teiknuð af Rögnvaldi Ólafssyni ég fór að leita hver er þessi Rögnvaldur Ólafsson og það var eiginlega ekkert ekkert um manninn neins staðar þannig að ég

eiginlega tilneyddan að reyna að sinna honum

það er einhvern veginn ljómi yfir húsunum hans þau eru falleg og yfir manninum já þetta er afskaplega vandaður maður hann er hámenntaður maður á sínum tíma og hann hann er smekkmaður þetta er þetta er allt svo vandað hann hefur góðar lausnir hann nálgast sínar byggingar öðruvísi heldur en

stóðu hér að húsbyggingum áður hann leysir grunnmyndir og og öll form mikið einfaldar og smekklegar ég held hann hljóti að hafa verið góð fyrirmynd fyrir þá sem sem komu á eftir þetta er mikil saga og maðurinn ekki nema rúmlega fertugur þegar hann andast fjörutíu og tveggja ára þá deyr hann hér á Vífilsstöðum fjórtánda febrúar og það eru sem sagt hundrað ár í það núna eftir áramótin Jón lærði og

náttúrunnar eftir Viðar Hreinsson þetta er stór bók um Jón Guðmundsson lærða sem var uppi á Ströndum og víðar á sextándu og þú ert greinilega mjög heillaður af þessum manni Jóni lærða já það náttúrulega getur ekki öðruvísi orðið sko þegar menn þegar menn kynnast þessum karli sko

honum fyrst fyrir nærri þrjátíu árum hann hefur nánast verið svolítið að malla í hausnum á mér síðan svo er ég búinn að vinna að þessari bók síðustu fimm árin alveg á fullu hann átti mjög ævintýralegt lífshlaup alveg frá því hann elst upp þarna á Ströndum og svona í rauninni flækist og hrekst víða já hann ólst upp á Ströndum

og hefur sennilega verið víðar á Vestfjörðum Barðaströnd kannski komst í bækur og þess háttar hann á Skarði á Skarðsströnd í nokkur ár en síðan hrekst hann af Ströndum eftir þegar hann dró taum

í lýsingu á þeim fjöldamorðum sem þar urðu árið sextán hundruð og fimmtán og svo hrekst hann suður á Snæfellsnes þar sem hann er sakaður um galdur

eða sakaður um að halda galdraskóla á Suðurnes og er þar í smátíma þar er hann svo ákærður

fyrir galdur svona formlega og dæmdur í útlegð þá sem sagt flýr hann austur á land og er þar í nokkur ár meðal annars úti í Bjarnarey fyrir utan Vopnafjörð eða fyrir utan Héraðsflóa svo fer hann til Kaupmannahafnar þar sem hann reyndi að fá menn til að af

sem var prófessor í Kaupmannahafnarháskóla og var bæði guð og

það er svona til marks um tíðarandann menn taka þetta allt mjög alvarlega og kvað niður drauga Jón og hér er vísa sem er í bókinni sem mér finnst alveg stórbrotin og mætti kannski henda stundum á samtímann hrökkvi héðan á burt stökkvi

draugurinn lét náttúrulega ekki á sér kræla eftir þetta hann kvað reyndar niður tvo drauga þarna á Snæfjallaströnd og það var sem sagt sextán hundruð og ellefu og tólf og

er hann sennilega í þjónustu Ara í ögri

á Ströndum þar sem hann var uppalinn í Árneshreppi og er þar þegar hann kynnist þessum hvalveiðimönnum og skrifar síðan þessa mjög gagnrýnu og raunsæju lýsingu á þessum fjöldamorðum hann verður eiginlega svona fyrsti rannsóknarblaðamaðurinn það er alveg hægt að segja það Ólína Þorvarðardóttir minntist á þetta atriði kallaði hann fyrsta málþingi í fyrra og það er eiginlega rétt sko fyrir utan að blaðamennska var ekki til á þessum tíma já en hann hann tekur málstað þessara manna sem höfðingjarnir vildu vildu feiga já já galdurinn við erum náttúrulega þarna á tíma þegar og það er náttúrulega með fræði Jóns að það grautast allt saman galdur náttúruvísindi leggur mjög merkilega stund á náttúruvísindi en það er allt saman og menn kannski margir á þeim tíma afgreiddu þetta bara sem

já ég nota orðið hjátrú aldrei í bókinni þarna var í rauninni ein stór samfelld heimsmynd getum við sagt galdur var hluti af henni

galdur var kannski fyrst og fremst spurning um að ná einhvers konar samkomulagi

við veruleikann við náttúruna og jafnvel guð en á tímum Jóns var farið að þrengja ansi mikið hugsunarháttinn

valdakerfið að eflast og það voru búnar að vera í gangi um Evrópu þá í meira en hundrað ár þegar þegar að Jón en annars þá var þetta endurreisnartíminn hann var óhemju fjölbreyttur það voru alltaf að koma einhverjar nýjar hugmyndir nýir nýir hlutir úr fjarlægum heimshlutum sem að menn furðuðu sig á menn leyfðu sér að heillast af veruleikanum náttúrunni sköpunarverkinu og öllu en um leið höfðu menn ákveðna hugmynd um að heimurinn væri í jafnvægi það var talað um hina miklu keðju tilverunnar og þetta er sem sagt hugmynd um að heimurinn væri í jafnvægi og það mátti ekki raska því

Jóni þótti heimurinn úr liði það er svona orðalag sem ensku skáldin notuðu Shakespeare og John

á sautjándu öld þegar Jón er uppi og hann gagnrýnir þetta ójafnvægi en um leið er þetta svo óskaplega heillandi heimur út af þessu svona jafnvægi og fjölbreytni

var viðurkennt á þessum tíma ekki bara bók um Jón þú ert að gera mjög breiða grein fyrir eiginlega tíðarandanum afstöðunni til náttúrunnar

þannig að þú ferð mjög víða og leitar mjög víða fanga þetta er óhemju stór það var eiginlega tilgangurinn og markmiðið mig langaði til þess að leggja ævi Jóns sem svona

samfellda frásögn sem væri líka gaman að lesa fyrir hvern sem væri setja allt það sem mótaði Jón heiminn sem hann lifði og hrærðist í hugmyndirnar og allt saman og ekki síður síðan

hann kom með sem raskaði

til dæmis valdakerfunum í kringum hann og mig langaði til að gera sem ítarlegasta grein fyrir þessu þannig að menn skynjuðu svolítið þennan mikla heim og ekki síst sko svo við gætum farið að skoða

í ljósi þessa horfna heims vegna þess að núna búum við við allt annan veruleika já við erum býsna fjarlægari náttúrunni

til dæmis en Jón var já já sko það náttúrulega svona rætur þessa vanda sem að menn eiga við að glíma í dag sem sagt loftslagsbreytinga og svona ósjálfbærrar nýtingar á náttúruauðlindum og þess háttar ræturnar liggja ansi mikið í

upplýsingunni þessari tæknihyggju sem þá kom upp þess vegna held ég að sé hollt að skoða tímann frá því þar á undan og skoða hvort að okkur einhvers staðar á þessari vegferð sko ég náttúrulega er ekkert að hallmæla því sem er gott í dag læknavísindum tækninni og því sem

betra og auðveldara en við þurfum samt að staldra við og hugsa til hamingju með það þakka þér fyrir að koma í þáttinn við skulum fara í bæinn miðbæ Reykjavíkur en líka austur í í Grímsnes hér á Suðurlandi streyma stærstu fljót landsins sogið sem er stærsta bergvatnsá landsins og rennur úr Þingvallavatni Hvítá jökulfljót sem á upptök sín undir Langjökli þær renna saman og mynda Ölfusá sem rennur stutta leið eftir flatlendinu út í sjó og er vatnsmesta á landsins við skulum hverfa til Reykjavíkur hér situr skáldið Tómas Guðmundsson lon og don og

virðir fyrir sér tjörnina það er skiljanlegt hann orti mikið um þetta svæði og mótaði á sinn hátt hugmyndir okkar um

nafnbót festist við hann eftir ljóðabækurnar fögru veröld og stjörnur vorsins þar sem eru kvæði eins og við Laugaveginn húsin í bænum og Austurstræti

verið sagt að Tómas hafi verið fyrstur skálda til að sjá fegurð í þessu plássi sem fram að því hafði fengið háðuglega útreið hundrað árum fyrr á tíma Jónasar var breski ferðalangurinn John utan af því athyglisverðast við umhverfi Reykjavíkur er hið neikvæða alger skortur á trjám og runnum og næstum flatlendi skortur á svipmóti yfirborð landsins er samfelld mýri svo mílum skiptir þannig var hið ömurlega útsýni sem blasti við frá ströndinni og bærinn sjálfur bætti ekki úr skák

trjánum hafði ekki fjölgað að marki á tíma Tómasar borgin var enn mestanpart trjávana en hann yrkir um fegurð og þokka á það hefur samt verið bent að Tómas sé að yrkja um einskonar sveitasælu í borginni lóur að spígspora í Vatnsmýrinni en raunverulegan þar sé firringin og

borgarlífi steinn og Tómas voru engir vinir Tómas var óskabarn borgarastéttarinnar en Steinn var fátækur

og klæðlaus og orti í Alþýðublaðið steinn setti saman meinlega vísu um Tómas fimmtugan árið nítján hundruð fimmtíu og eitt reyndar með aðstoð Dósóþeusar Tímóteussonar þeir munu hafa setið hérna á

hér situr Tómas skáld með bros á brá bjartur á svip sem

morgunsárið ó hve mig vinur tekur sárt að sjá að sálin skyldi grána fyrr en hárið vísuna kunnu margir og Tómas fyrirgaf ekki þetta er auðvitað

að Tómas sé búinn að vera sem skáld en það var mikið látið með Tómas það var meira að segja reist af honum stytta í Austurstræti löngu fyrir andlát hans enn hefur hins vegar ekki verið settur upp minnisvarði um Stein Steinarr í Reykjavík það var hins vegar rangt hjá Steini að Tómas væri búinn að vera sem skáld og þá komum við að fljótunum

og öðru minnismerki Tómas var alinn upp hér á Efri brú í Grímsnesinu við Sogið og hérna stendur minnismerki um hann reyndar sama brjóstmynd eftir Sigurjón Ólafsson og var um tíma í Austurstræti í ljóðabókinni fljótið helga frá nítján hundruð fimmtíu og eitt snýr Tómas aftur á fljótið helga er Sogið hann sagði að ungur hefði hann orðið undarlega

en í kvæðinu sem er eitt hið magnaðasta sem Tómas orti stendur hann fullorðinn maður við fljótið einn ég að heiman geng því harms míns og gleði bíður hið myrka fljót sem við flúð og streng svo fallþungum niði líður það kom hingað forðum á móti mér hvern morgun í sóldýrð vafið í kvöld á það sefandi söng sem ber minn síðasta vordag í hafið og huga ég held til móts við haustið sem allra bíður og sefandi

harmljóð hins helga fljóts úr húminu til mín líður eins veit ég og finn að það fylgir mér um firð hinna bláu vega er hníg ég eitt

ekki heyrt án þess að tárast í sannleika sagt en ég ætla að nefna það að þeir eiga smá þræði í þessum pistli Guðmundur Andri Thorsson og Hannes Hólmstein Gissurarson smá efni komið frá þeim en ég bið ykkur vel að lifa og þakka ykkur fyrir að horfa á þáttinn í kvöld